आप प्रत्यक्ष पार्टी बनोन <hesitation> क लिये काई सजावट करनी, काई ओजना बनोनी इकस पर सबसे पहला हम सही जगा चुननी, सही मेहमान या जीका हम सप्राइस पार्टी दाई रहा होई उका भी गुप्तरूप से बुलाऊन। जब वो वेक्ती हमारा बीच आई जाए तो उका असो बताओनों की हमका उका लिये जो सप्राइस करें उका मालूम नी पाणों चाहिए। खाना, पीना का खातिर जल्दी तैयारी करनी, स्नेक्स या ड्रिंक रखनी, हलकी सजावट करनी, लाइटिंग, संगीत की, संगीत को माहौल बनोनू, काई छोटे गेम अकटीवीटिज रखनी जीके से ओ वेक्ती खुस हुई जाए। और उकी सप्राइस में, सप्राइस में। <hesitation>